वर्ष के कुछ महीने मिले वाले सब्जी का नाम बा गाजर, सलजम, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक और चुकंदर। ई सब मौसमी सब्जी हवे जऊन कि वर्ष के कुछ महीने ही मिलेली ना कि पूरा साल मिलेली।